في البيت عندي حوالي عشر نوافذ، <hesitation> كلهم موزعين على الغرف، يعني بيت به تلات غرف، وبه صالة، وبه <hesitation> مطبخ وبه حمام، كلهن بهن نوافذ.